أول شيء راح <hesitation> أكون متأني، واحسب كل خطوة. لازم أغير هويتي بالكامل، وأكون شخص عادي ما يثير الشكوك. ابدأ في البحث عن الأشخاص اللي في المنظمة، واشوف شنو الأماكن اللي يتجمعون فيها. لازم أكون حذر وأراقبهم عن بعد. ما اتحرك بسرعة، عشان ما اكشف نفسي. ابدأ اتواصل مع أشخاص، اللي ممكن يساعدوني في المعلومة، لكن من غير ما أكون واضح. لازم أخليهم يثقون فيني ،واستخدم <hesitation> تكتيكي للهدوء والإقناع.